Biga̱ sa ma̱n de tong ma̱ kat well i la tong muan bishe tong wa tong muan bishe hok la gama tong wa ga̱ gwen ko mma̱ nɗedi, gwen takardu muk nɗedi de de ni ga̱ katshiti ni kat shit ba tong ga̱ lang ga̱ swa wala, la da ya muop tong kwal moup yin muen gu shim pa̱na̱ kaza, tong gu muen da̱ gu shin yok da̱ gu lat har gu ya gu tarep da̱de gak muap la buk ɗe jap de ɗe ma̱ kat ma̱ ruan muopi zak, de muop ga̱ mueni ba sol, sol nna̱ la wan ga̱ ga̱ bi ga̱nshin ba, la ga̱ mar-mar hok ma de ga̱ la̱i de ɗe ga̱ kati de ga̱ sa̱i ga̱ yap ga̱ i de muep ga̱ muen pe shie nna̱ i de sa̱ntiem. Ma̱n pang ga̱ na gurum, gurum niang yitsam de mir bi ga̱. Ga̱n nda̱ ga̱nie ga̱ ga̱ wai ga̱n nda̱ mar ga̱, gurum en zem dega̱n kwal ka ga̱fe maar hok dok a muk, maar hok kuma a makba amma ga̱ zem dega̱n kwal ga̱ni maar hok a mmak. Tong ma̱ too de muep ga̱ kwa i tong ma̱ shin kwa ba. Muoap tong tempa̱ men ma̱ ruan jap de muop ga̱ shiebe shie i De ɗe ma̱ kat sa̱ntiem i tong ma̱ ruan jap hok ba sol, la ga̱ muan de ga̱ la'a min ga̱ ga̱fe niga̱ sol hok, la ga̱ bot sol i, muop ma̱ nan hok ga̱fe muop ga̱ sol hok ndeɗi, muop ta̱ ma̱ nan men i nde ndiin la daya muop kwa muop yin ma̱ puat, muan ma̱ die kuriya ma̱ tel sem ma̱ muen da̱ ma̱ ɗiam la ma̱ buet nmuep muop la kat, muop ya war muop yok ko wuro muan, ma̱dem muen ga̱yil ga̱ sampe. Ma muen nnang a? De ma̱ leng i la gunnɗe ba muop yong npe wei gu muen ɓi pa̱ na̱ gu shin ɓi pa̱ na̱ tong ga̱ muan da̱ ga̱ shin bi pa̱ na̱ shina nba nda̱ sol hok ba to sol wan nga ruan jap ko la nɗang nta̱mmakaran ta? Ko hen ma ga̱ tong na̱nna̱ hen gama, shit wan tong ga̱ shin na dang, nga̱ tu ɗa sak ba ja lagalan ngusye lajabima Anita̱ ga̱fe nden pa̱men sa̱ntiem a bi ga̱ sa ta̱ ga̱ na, bawel de ga̱n muan ntiem hok nian ba bee, a sol hok wan ta̱ sol ta̱ komma̱ nduniya na̱ ta ga̱ komma̱ nduniya na̱ la ga̱ kat ni, ko la ko la zem la tong muan muan, mmuan da̱ shin, tong shin gwen ko mma̱ ɗe gu shin de gu sa̱i ntiem i ba wei tong gu twot ga̱ muan ba, la ga̱ yo matan ba, buk da̱ gu twot, gu man yitnie ba, amma man gy na ga̱bi ko kuma ga̱ muan ba la muan ba ta̱ wel ba, wel hok a nita̱ sol, sol hok sol la wan nga̱ muan da̱pe ba bi sat muop yin ga̱ mar la ga̱ mar, muep miir leng nyi ma̱ ga̱fe muep zem wal ba miir leng nyi, la ga̱ muan ga̱ kwal nda̱ gurum ba zem ga̱n mat ga̱ niepe, tong ga̱ kat sol ga̱n kwat sol jap hol a nnang? A ɓi ga̱ sa ta̱ kwal na̱ lat.